<noise> Imfani, tsani imfani no ane hari kan gi te a imfano. Ni dii tsani wo iga goy boobo te da zama ni di ba kwano karyan no kalan da tsani no iga te da. Zama ifo se no tsani gonda goy boobo, ni dii iga karum ki rapta kar iga karum ka kwano kar iga karum ka sili dan. Di turi bon karum no iga sambu kika ka kaarum, di fuu bon no haykulu kan day kamata ba day bene karumi no iga tsano din sambu kika ka karum ka kway kite hari kan niga te. Din te hari kan niga te niga karum ka zumbu niga karum ki kway ki zumbu abon ki ye kika Ganda. Ni dii mo tsani agwanda imfani kan aga te andameyze se. Zama goyo kan aga te aga baa gumo, ni dii tsani da go windi ra imfano kan aga te ga baa don iga goy boobo te da, ni dii mo agwanda imfani batama ra. Zama imfano kan aga te iga kwano kar da iga fuu barbarian da ni dii a kulu mo tsani no iga karum ki kway ka te. Ga nima zumbu kika dina goyo ban, bena aga goy bena sosai iga goy da bene sosai iga goyo te da bene sosai da bene. Ni dii mo tsani gwanda imfani andameyze se don a goyo kan aga te gi ba gumo, ig te da goy wane iga te da goy wane, ni dii mo tsani gwanda imfani. <noise>